En una semana corrienti pos pueu recebil un paqueti o dengunu porque no so mu gastosu i hueraparti que me gusta de vel las cosas enantis de mercá-las. I tamién por echal una manina al comerciu provinciu. Porque es verdá qu'ain casas que'l que hazi el repartimientu pahi qu'es quasi dela familia. Alogu se quexa la genti de que no ai trebaju enas ciais chiquinas i enos puebrus d'Estremaúra...